खाना हमरे बहुत मेलके खैति यदि ऐतिहाँसिक खानाके करबो तौ हम्मर ऐतिहाँसिक खानामे सुखल मच्छरिक सिध्ला, आलु, कच्चा मछरिक तेना, पुजनहाँ मछरिक तेना, गुलगुल्ला, कचरि, लपसि, रोटी, पक्कि रोटि, पतौता, सकपैता, मिठैया भात, मिसौला भात, खान्कि, पिंन्डरा आदि हैं । यि खानाभरिन ऐतिहाँसिक खाना काहिक कहलजिता काहिकि <noise> हम्मर पुरखाभर अइसने खाना खाके हस्टपुस्ट रहिके अपना जिन्दगि सयौं बर्ष लुक्का बितैनें । आज यि खाना हमरे पबुनीके समयमे केल खाइ पैतु आउर यि खाना धिरे धिरे उरैति जाइत हे । यि एतिहाँसिक खाना हे हमरे यहके जुगाइक परना बहुत जरुरि हे । यदि हमरे आज यि खाना ओहके जुगा <noise> लहलि तौ हम्मर इतिहाँस हुइजिना हे । <noise>